<hesitation> Fomba fiasanà borosy rasta aminà fagnadiovana carreaux na planche na siman a: <hesitation> <noise> izy io a raha raha aminà lambalamban-draha karaha coton zaigny izy io, coton-gna sa ino sy azoko ognona loatra fa misy tahony, de misarisariaka io izy, misarisariaka karaha ataonà randrana mirenitra io, de lemana izy a de <hesitation> arahinao amin'ny rano, i rano igny zany magnadio i rano mipetaka am'le raha misarisariaka igny a magnadio i tragno magnadio tragnonao.